<hesitation> Eka! important avao aloha fa- <hesitation> -nagna nama maromaro isan-karazany surtout zany amy samby domaine <hesitation> misy azy le nama, regny magnampy an-tegna amy resaky réseau, resaky fampitomboa connaissance i, <noise> fa i zany nama soa, fa tsy nama manday an-tegna hanao hadalà.